छात्रो ते अपड आत्मविश्वास बढाणू जोश दिलाण छात्रो शिक्षकों दगड एक अचछा तरीके से बात कन। जैसे छांत्र खुली अपडी समस्या समाधान पै सकदा।